Amin'ny volana juin, julet Aout io zay aminio ro soa ny toetsy andro a Sueda agny da aminio zay ro soa ny manao fizahantany agny. <noise> Lafa tonga koa i vola janvier febvrier igny la manintsy ny andro agny.